<hesitation> lingu ngu anndumi ana wana ɗunɗo ɗun min mbiyaa puluuru oo. Puluuru ka waɗta ɗunn fuu faa ndu hulmina yimɓe naa so tawii heendu waɗii. <laughs> Mi annda hoko waɗa. <hesitation> So wanaa ɗun, kayru woni ƴufooru e liɗɗi. <noise>